איך ווייס נישט ווי ס'פילט זיך צו זיין א איינציגסטע קינד און איך ווייס נישט וויאזוי ס'פילט זיך צו האבן צוואנציג געשוויסטער, כ'וואלט מורא געהאט פון ביידע, כ'וואלט מורא געהאט פון האבן צו מאטש געשוויסטער, צו אסאך, וואס אזוי קען מען פארגעסן פון מיך, אדער כ'ווייס נישט, מ'קען זיך קריגן אדער גארנישט האבן קיין מינוט צייט ווייל ס'איז צו א באנטש. און א איינציגסטע קינד הא- פארליר איך די גוטע זאך פון האבן געשוויסטער, אבער כ'מיין אז איך וואלט געוואלט מער צוואנציג געשוויסטער אזוי האב איך כאטשיק עפעס מיט א פאר, איך בין נישט זיכער